Baako Mmienu Mmeɛnsa Nnan Num Nsia Nson Nwɔtwe Nkron Du Du baako Du mmienu Du mmeɛnsa Du nnan Du num Du nsia Du nson Du nwɔtwe Du nkron Aduonu Aduonu baako Aduonu mmienu Aduonu mmeɛnsa Aduonu nnan Aduonu num Aduonu nsia Aduonu nson Aduonu nwɔtwe Aduonu nkron Aduasa Aduasa baako Aduasa mmienu Aduasa mmeɛnsa Aduasa nnan Aduasa num Aduasa nsia Aduasa nson Aduasa nwɔtwe Aduasa nkron Aduanan Aduanan baako Aduanan mmienu Aduanan mmeɛnsa Aduanan nnan Aduanan num Aduanan nsia Aduanan nson Aduanan nwɔtwe Aduanan nkron Aduonum Aduonum baako Aduonum mmienu Aduonum mmeɛnsa Aduonum nnan Aduonum nsia Aduonum nson Aduonum nwɔtwe Aduonum nkron Aduasa